إيه إيه طبعا إذا كان بإمكاني أكون حيوان بري ليوم واحد فبالطبع بختار إني أكون نمر ،ترى النمر حيوان قوي، ورائع ،ويعيش في بيئة متنوعة <hesitation> ترى اني أحب استكشف الغابة ،وأتحرك بحرية ،وأقدر أشوف العالم من منظور مختلف <hesitation> الجميل إنه النمور تتسم بالذكاء ،والقدرة العالية على التكيف ،شيء مبهر.